अगर आप यमण्ये क्वे पार्टी कन चाणा, जख आप अचणचक अपणा दगड्यों ते बुलै द्यवा अर तूंते ब्वोला भई कि चला पार्टी करदा अब, आज जश्न मनौंदा। त तेते कनौ ते आप पल्ये बे तैयारी कर द्यवा। घौर मूं खाणों-खूणों सब चीजे व्यवस्था पल्ये से कर द्यावा, जूस वगैरह जो भी आपका दगड़यों ते पसंद चि, ते चीजे व्यवस्था पलि से करि ते रौखा। एक दिन अचानक अपणा दगण्यों ते के जरुरि काम से यन ब्वोला भौत जरूरि काम चि जल्दी घौर ए जावा म्येरा। सि जल्दी आपा घौर औला, तौ आप द्योखला कि भई मेज पर त सरु खाणों सामान चि लग्यूं। ह्वेगि पार्टी सरा दगड़्यों कि।